Nwuni pina swa ngira swa ninga pwii a pina swa nninga kanacha a piinna swa dinigin ko labwii yami nningna piina swa ntibu kwara nangubu min annadi pukangu ma nange annadi pukangu am yamba denge apu nwoorange tumbag ne chelle kuku gagu mu kopuna swa nnuteng gwidina a bangnuwee ar dina jo- re nyiki bol swawa nsimsai yii bol swawa renni nwooyi kwara ni yii bol swawa lamrenni nnugu teng yii ya dikachenne wukange chudu yiri yii yo wunchewei min lallei nnubu teng perondong jordun gyra pine a'a piina gwiidina ntebu yinguug ba sin kwei wun chewei min a'a basim kwei mi wunna pa renkinna pa yii ya kem ko yii ya kem ko ntanergagu nchemin bari ndayitonno min tibu ningu yiito dingin tonno gwidina lamarenni nning alfa'ari <noise> nchegu min renkinna ndimma piiyau ndin poma damuwa chudimi yi nuwa bu pinna gwaidinawa nsinsai damuwa nsinsai burmitenge nya damuwa yi punna lamarenni a lamuwe dina jo rondon ya yiirti kangi chudiyiri yi piina <shine> kama kwei kan twii woo kin bwiya woonya wookin bwiya wooaya woukin bwiya woonya nure ba bwiiya nerwugyra nningu <mua'awala> nningi tibbag nningi joram yii piinna tibbag. Dikachenne wu kange wunchewei min a'a chudin yir tinna yikinga damuwa yi kinga yirtikangi tu na chewei kin towunna ya kundi a'a mangu ka yakundi ne ngijra piinna gwidina kam na bannu wei wunua milla na bache kin milla kunni surnuwoo nadugwidinna hoo ou jorandu tun du gwiduna gwiiduna nange a po twellenge twi no che kin sugu simmau n'ange suwa simma, sima bu gombewa boo nem tibbag nsuwa simma nwakka buri no binge pinna ngyra punna nninga kanache mi piinna lammarenni don mwoo pina pero lammarenni don nyadangangu min a'a yama nwun lah na n'angwii dikangi aman nwun lah a'a ndinge gwii dikangi min yakin dingiwii gwii dikangi dingin kaka yirwa kaka yirwa buno bupunnawa no bupinna pina gwiidinna yi wunnou go yii kin gabu punna ningaba yir pusi a bonnuwe yokko ninga bu yir pusi yukomou yi pungu gorou punnau ya yir pusi tu kangi ya kanache dingin tunno nnuteng gwii dinna nnuteng kanadon jore nnuteng tibbag nwaki yinna nnu kanache a'a yagu bu- ru kanache no yagumu kanache mima nyagu nya- dikachenne ir ner wukange a piina gwiidinna wunchewei min lamma renni ndugwii dinna uche min tina marau barin du gwii a'a tuna yangu nyaka swari ndu mma ya jii to renkingna tibbag npunna tibbag nye dikachenne yii erwukange wun chewei min mere gwiidinna ka chemere ma simminu wei sai yi kana wai kanne wai burteng wai gwudinna. Ya yir tikongi tu ya nochewai <hesitation> kin a kemina ma twiiyo mou mautuminna pukangu a'a amna tintai pukangu ballantanen tinno jo randi ma amnuwai piiyau a ka amin piinna no kin poo gwala punna ka amin piinna nokin poo gwalla punna kin a kin teng du ya teng du toh yaddaku ren kinna gweidinna ngirna teng ya teng ngwiidinna yakin duruwei gwiidinna ar nkasgu nsengo yamba don ba diina noba purosima noba diigna pa chika wu monguwe gauriyo a'a ruguwe bina sima ntiwe bina sima woo yi dangandi a ninga dangandi a yikkinge, buna sima mimou nninga dangadi min kan dur bunna sima n'angi piiyau piir no pu yo yamba ko ninga kundi ba ruge ba simsai yiin sinsai kanwe burteng rema renni yi ningu ange bur- yr teng nya <damuwa> bannuwe reni tubag kan kwe woo a'a to nermi kan kwe woo to nermi nure, ba bwiiya to nermi nwor rongu yiito guiido nya damuwa wu kange yi mou taggu tubag kem kana dono jore yi moutangu kem tubag dingin tono tunda npiiya pina gwiidinna nsom damuwa gwiidinna duk kii tonou msoma damuwa uchegu min mi chelomin tubbag ba wungun gyinnou ba wungun yunnou a gwiidina nyo nerwu mukko nyiwei dikachei nuwa bukanga jor ka ningi chikka kinda kuno piirgu mu kina mima nyee dikachen nuwa bukange teng bache kin ndanga yii kummi. Kummi yamba ba pu lawugya dingin wane a sankinna kin kasa kin kasa toh dingin tono gweiidina kama siminuwei sai teng yii kana woo wei toh merpa maya <damuwa> yi kanawe chikami.